कुता अपड मालिक प्रति प्यार दिखाणा कई तरीका हूंदन सबसे ज्यादा तरीका त ऊंक लिपटनो हूंदू दूशरू ऊ चेहरा पर चुम्बन करदन नाक से सुंगदा छन। पैरों से ऊपर सर रखदन और सुगुण बार बार आंदन। पिछनै आंदन पूछ हिलदन। मालिक पिछनै आंदन।